أكيد بيكون الاحترام لأنه إذا ما فيه احترام ما فيه حب وإذا فيه حب مفروض يكون فيه الاحترام بس لا الاحترام هو رقم واحد في كل شي الاحترام أساس كل شي أساس العلاقات الإنسانية علاقات الشخصية العمل هاي بيكون رقم واحد ومهم لأن هاي يعكس الشخصية والأخلاق اللي تربى عليها الآدمي